दीवाल मा जू छेद चा बंद कनू कुणे प्लास्टिक औफ पेरिस चैणू चा। वालपुटटी पेंट बर्स स्पेचुआ चैणू चा। पैली छेद साफ कारा फिर छेद मा जो अवशेष छन। ऊथै हटाण। फिर प्लास्टिक पेरिस लगाण फिर पेंट लगै द्या।